मोइ भवौ जे जन्ग्गलत् जोअर् अगते मोइ निजो के कुर कितम् जे बेत पनि बोतोलत् पेकत् पनि बोतोल् लोम् अरु। किसि मन् बोस्तु लोम् फुज्त् लोम् एनेके लोइफुले मोइ अग् परेम् जे जन्ग्गलत् जै एको छम् जे मोइ परेम् दर् लति। निस्न लोम् से एक् सिदे उपर् कुबैकोले जनु जनु धरनक् खप् होक् ने धरनक् बेह बोस्तु होक् तेनेक बोस्तु जनु नहोक् हेइ। कर्ने मोइ अगोहे जभौ कर्ने एक लति इस्तमल् कोइम् करन् खेदलेदि मोइ बोहोत् थुर। कितबो जनु धरनक् गोइथकोदे खपदल देखिलो थि मोइ अग्परमोन् कोरेले। मोइ लति तलेदि तक् मोइ गुसहौ पैम् को तिगे ही। भिपरनपर मोइ बिपरनपर लति तलेदि धोक्कर् हौपो अरु एनेके। जभौ परेम् जे दोएल् भोस्क ही बोले छे मोइ मन्ने। ओहोत् उ गोलोग् मोइ अरु रसिबो कर्ने मोइ तोम्बु तेनेक तोम्बु त्य्पे थेके तेनेके। धरनक् गोइ गोइ मोइ जगतु न पलु उमत थकि। भोल गहोल् हितु खुरकित् जग होज्नन् होइ तेनेक धरनक् सहिपोल मति। थकिबो बको जो परो अरु धरनक् तेनेक। भोहोत् किब कि बेहहिबो तिक् तेनेके हेनेक अग्परमोन् अरुन् मोइ भबो जे मोइ। तोयरि हिन्दि तेनेक धर्क् जोगर् जिखिनि लगे। हिन्दि मोइ लोइजुअतो खम्बब् हेइ मो न कोथ।